<hesitation> Raha eto Madagasikara aloha matetika ny olona tia mijery baolina kitra. Misy ny baolina kitra an, misy ny <hesitation> ringoby hozy ny gasy an, misy ny <hesitation> lalao kanety be. <hesitation> Anatiny koa ny moraingy fa ny moraingy an, any amin'ny ny olona avy any amin'ny faritra avaratra no tena tia an'ireny.